leikhópurinn Lotta frumsýnir leikritið um Rauðhettu í Tjarnarbíó á sunnudag þetta er fjórtánda sýningin sem þessi

sýnir á undanförnum þrettán

árum upphaf

má rekja til þess þegar hópur vina úr ýmsum áhugaleikfélögum tók sig saman til að bjóða upp á leiksýningar á sumrin þegar leikhúsin draga sig almennt í hlé það var eiginlega þannig að á frumsýningunni okkar í öðru þannig að við vissum að við vorum með eitthvað í höndunum sem

hafði áhuga á og síðan hefur þetta bara vaxið keyptum bara litla rútu og kerru og ferðuðumst um allt landið og ákváðum líka að vera svona ferðahópur strax fyrsta árið sýndum við yfir fimmtíu sýningar og núna eru þær yfirleitt flétta saman ævintýrum eins og núna í Rauðhettu þá eru það Rauðhetta

Hans og Gréta og grísirnir þrír það er sami úlfurinn og í Rauðhettu og er í grísunum þetta þarf allt að tengjast til að búa til einn rauðan þráð og það

hefur tekist að blanda saman ýmsum ævintýrum

skiptir

mestu máli er að poppa þau svolítið upp færa þau yfir í nútímann

með sömu stöðluðu

gaman að vera fyndinn okkur finnst gaman að

inn nokkrum fullorðisbröndurum sem eru oft stundum aðeins á línunni en við höldum þeim þar

víðavangi og hér í Tjarnarbíó það var svolítið skrítið að koma inn

er gott veður það er alltaf gott veður við vorum með Gosa í sumar og eins og eins og þjóðin veit þá rigndi bara þetta er svakalegt púsluspil það þarf að hanna leikmynd sem þarf

komast í pörtum inn í kerru sem þarf að

geta ferðast um landið þannig að þetta eru miklir útreikningar nær samt að njóta sín á stóru sviði en við erum excel snillingar myndi

og Tetris ég

raða

í kerruna eins og enginn annar kann stefna á næstum tíu árum við ætlum að eignast hús það er draumurinn

vonandi í Elliðaárdalnum dagur b Eggerts okkur vantar pláss í Elliðaárdalnum Gréta inn í eldhús eitthvað gott handa bróður þínum við verðum að byrja að fita hann undir eins þrettán ár eruð

þið ekkert orðin þreytt á þessu er alltaf sama ástríðan fyrir þessu verkefni heyrðu þetta er mikil vinna þetta er gaman þetta er skemmtilegt þetta er rosalega gaman það má líka taka það fram að við erum öll bestu vinir sem erum að vinna í þessu saman

frá byrjun eins og hjón já eins og hjón ef þú værir ekki hommi pössum okkur bara að fara ekki ósátt að sofa myndlistarmaðurinn Margrét Helga

Sesseljudóttir gerir innrás í Ásmundarsafn með verkum sem eru bæði handan þessa heims og heimilisleg skúlptúrar hennar skapa sérstætt andrúmsloft en hún er fjórði listamaðurinn sem glæðir safnið nýju lífi með eigin verkum í þetta er innsetning sem er á tveimur hæðum í safninu hérna

niðri og uppi í kúlunni og ég er sem sagt að vinna með svona andrúmsloft og skapa sviðsmyndir innan um verk Ásmundar verkin hans Ásmundar eru eru sem sagt þátttakandi í í minni innsetningu Margrét Helga stundaði meistaranám í myndlist í Dublin og í Listaháskóla Íslands og hefur sýnt verk sín ein og á samsýningum hér á landi og erlendis geturðu efniviðnum sem þú ntoar í verkin ég nota efnivið sem tengist heimilinu mjög mikið og tengist fortíðinni kannski man eftir úr barnæsku þetta eru svona gömul efni sem voru mögulega í tísku og efni sem eru svona mjúk og oft tengjast

hluti af inn í safnið inn í rýmið þau eru algjörlega miðuð út frá þessu húsi þannig að ég var búin að búa til verkin að einhverju leyti en þau urðu til bara hérna inni

gerði þau hér í safninu verkið sem er niðri er meira tengt einhverju svona

eins og vísindaskáldskap og einhverju trúarlegu og mikilfenglegu

svo rosalega glæsilegt og svona klassískt rými með gömlu skúlptúrunum hans Ásmundar á meðan

er mjög svona sérstakt rými það er eins og kúla þar gerði ég innsetningu sem er meira persónuleg og tengist svefnherbergi en ég sé bæði verkin báðar þetta innblásið af Ásmundi á einhvern hátt eða er það bara rýmið sem vinnur með þér í verkinu sjálfu aðallega er ég að gera verkin út frá arkitektúrnum í safninu